په دې اړه زه چنداني ډېر معلومات نه لرم. د چټلي د پاکولو لپاره مختلف آلات سته او دغه آلات د مختلفو کسانو لخوا څخه په مختلفو ځایونو کې کاریږي. د مثال په توګه د فاضله آب او سیپټیک په برخه کې ور څخه کار اخیستل کیږي. دا ځیني پیپ ته ورته آلات دي او په بندو پایپونو کې تیریږي او هلته دننه پکښي ښوري یا ریږدي تر څو بند پیپ ایله سي.